Nyaku ya impu nape wo mai tare tumong kupe ma turut segala kegiatan kebiasaan bia manua olaraga, wia politik jadi yaku selalu ma pake dambung ma wadi wadi ou wia senawan waktu maluntung yaai nyku i selalu rapi selalu bersih wo ma rapi rapit bia setou wiang kalangan peremerinta wo se masyarakat so wiang kecamatan akat menang kabupaten sa undangan nera o bapa mamksi maramis menam tumaluntung ti undangan nai jadi dari pe tumo ung kabiasaan ku salalu sakumelang ma buni salalu ka koa nyera ma gaga penon wo ma elek ke tuari ada setowei selalu gaga turus man tatu alokono ta mapake ma gagape kasiinga kosan ko puwaya sedan koyang ma wo kena eda dinang koyangan lako ado ma wo keno setou diman ko iti tumo ta sama ondol ma ngebian un naan ung pesta ke kapa laeng sa pesta sata na jas ta make i jas sa ta wiang patean nake didem penon tu ntanda nitu pako ai mengasi akat pewitu